Ho o on. aña kitiñajan ha a tidima, tidima jan ngu tiki kuega xhikati, kuega xhika tidima jan, ho o on. ¿mas lento? Ajan si mas lento, kovio, m jum tikijan ngu kiti kuan titu yaxhiga u jum.